Shakwalal kateer ke bador bakula fajir kan ligita hubas ilga shakwal khafif kan dahi walla ka burodi walla kan al dankali al bunbeter di hu shakwal khafif ma bi azini ma bilga leyi tagil bitarni minal khidime kan mashin le amal, wa bi wadini yaumta lel qada bagdar barrajja beyya lel qada basbur waqtal qada dadda balga leyi shakwal.